Kyakubhoka, kyakabhi, kyakararu, kana, kutanu, kathi- kamtandatu, mfungate, ka mnane, kya kenda kya ikumi kyaikumi na kamwi, ikumi na kabhi ikumni na kararu, ikumi na kana, ikumi na katanu, ikumi na mtandalu, ikumi na mfungate, ikumi na mnane, ikumi nakenda, Ishirini, ishirini na kamwi, ishirini na kabhi, ishirini na kararu, ishirini na kana, ishirini na katanu, ishirini na mtandatu, ishirini na mfungate, ishirini na mnane ishirini na kenda, thelathini, thelathini na kamwi, thalathini na kabhi, thalathini na kararu, thalathini na kana, thalathini na katanu, thalathini na matandalu, thalathini na mfungate, thalathini na mnane, thalathini na kenda arubaini, arubaini na kamwi, arubaini na kabhi, arubaini na kararu, arubaini na kana, arubaini na tanu, arubaini na mtandatu, arubaini na kenda, arubaini na Hamsini, nileke hamsini na kararu, hamsini na kana, hamsini na kutana, hamsini na sita, hamsini nana mtandatu, hamsini na mfungate, hamsini na mfungate, hamsini na mnane. Hamsini na kenda, thitini makumi mtandatu, thitini na kamwi, thitini na kabhi, thitini na kararu, thitini kana, thitini na katana, thitini na mfungate, thitini na mtandatu, thitini na mfungate, thitini na mnane, thitini na kenda, thabini, thabini na kamwi, thabini na kabhi, thabini na kararu, thabini na kana, thabini na katanu, thabini na mtundatu, thabini na mfungete, thabini na mnane, thabini na kenda, thamanini, thamanini na imwi, thamanini na ibhi, thamanini na itharu, thamanini na inya, thamanini na ithanu, thamanini na mtandatu, thamanini na mfungete, thamanini na mnane, thamanini na kenda, makumi kenda, Tithini, aya, tithini na kamwi, tithini na kabhi, tithinina kararu, tithini na kana, tithini na katanu, tithini na mtandatu, tithini na mfungate na mnane, tithini na kenda, ighana.